أفظل أستمع للموسيقى العصرية لأنها تعكس الحياة والواقع اللي نعيشه اليوم، وتخلي الأجواء حيوية، بعدين فيها تنوع كبير من الأنماط، يعني كل واحد يقدر يلقى شي يناسب ذوقه. أما الموسيقى الكلاسيكية صحيح لها جمال وعم- وعمقها بس أحيانا تحتاج جو خاص للاستمتاع فيها. أنا أحب أعيش اللحظة والموسيقى العصرية تحسسني بالحماس والراحة في نفس الوقت.